شهر جويدية أحسن شهر اللي هو تولدت أنا فيه وزادة ما قلت نحب الصيف خاطر هو شهر جويدية بيش يكون في عطلة الصيف ولاهي سخانة ياسر ولاهي فيها كالتلسيق ولاهياااااا برت أحسن فصل وأحسن شهر.